Mita reta jaenungavi, guinoi jokua mbaerasi, yaimba rerta imbaerasi ramiño, jepotiugui, jare ikuruvi okaru kavia yave, jare mbaeti yave oñepoano kavi yave reta, iyareta oyangareko kavi rupi kua mitareta oiko ikavi